Do kam liyo feere a waddiniam kam liyo goddo na? a yaha a wadda ko am useni, ko kam nana ko am ba.